Velaí, comu n'otrus paísis nórdicus, paí pa Noruega gastan muchu la pesca, ahumá, curá o seca... Es la basi de muchus pratus tradicionalis, dentri ellus, el salmón, el bacalau i l'aregui. Tamién comin carnis de caça i borregu, que los toman en guisus o asaus. Gastan patatas i nabus como compañamientus. Tienin una tradición gastronómica mu cenzilla peru nutritiva, con pratus potentis, pa aguantal los iviernus largus i fríus.